من وجهة نظري اني احب اني اكون شابة علشان وانا شباب يعني في سن الشباب دايما بنحاول و د- بنخطئوبنعمل حاجات جديدة بنفكر اكتر تفكيرنا بيكون فيه ابداعات هيكون عندي وقت اني ابتكر حاجات كتير واعمل حاجات كتير مكونش مقيدة بفكرة واحدة بس اعملها طول حياتي ف هيكون الموضوع مرح اكتر